Minkaa ko anndumi e kontakte kaa, so a ñoƴƴi ley huɓɓan. Saatuuje yoggaji so a ñoƴƴi dow huɓɓan. Min kaa ɗum anndumi no ɗum gollirta ka. jonkaa kuɓɓooji hen foyre, kuɓɓooji hen <hesitation> yiite. Ɗun e hono muuɗun jonkaa.